<hesitation> אויב ס'איז וויכטיג צו קענען אסאך שפראכן? ס'איז נישט וויכטיג, אבער קודם פאר מענטשן וואס קומען פון לענדער וואו מען לערנט נישט די געווענלעכע שפראכן פון וואס מ'לע- מ'רעדט די מערסטע, <hesitation> לוינט זיך צו קענען נאך א שפראך חוץ פון זייער לאנד שפראך, און ס'ווענדט זיך פאר א מענטש וואו ער דארף אנקומען, צו וועמען ער דארף רעדן אויף וועלכע שפראכן, צו ס'איז וויכטיג פאר אים אדער נישט